شوف يا صحيبي نتا لي راك باغي تاكل ماكلة زينة انا واش نقل كتر من الخضر والفواكه هوما لي ملاح ليك وملاح لصحتك ورح جيب بيهم بدنك وراح تقوي بيهم عضلاتك وتطول حتى في عمرك